<hesitation> अरु किसिमगा जसरी मस्तै किसिम हुनाछन् । ताइमी अब सबभन्ना चलेगा धेक्किन्या रंग भनेगा अब रातो पेलो निलो हर्र्यो सुन्तला रंग बैजनी गुलाबी खैरो कालो सुगिलो खरानी <hesitation> अब सुनौलो चानी तामा अब मरुन कलेजी रंग भयो अब जैतुन फिरोजा बेज खैरो निलो अब गाणा निलो हल्का निलो भ्यो । गाणा हर्र्यो हल्का हर्र्यो गाणा पहेलो अब हल्का पेलो सुन्तला गाणा अब हल्का सुन्तला अनि गु-गुलावीमा पनि <hesitation> हल्का गुलाबी हल्का बैजनी किसिमगा रंग हुन्या भ्या ।